La Cina al a la pupulasiun pi nümeruza del mund, al e cunusüa perché a prudüa tante coze e i cust a sun sempre pi pi basi che i nost. Da nui auti a ie tanti immigrati ch'a ven-u ën sa për travaié ën le pere e a ie 'na cumunità molto forte